Oli babé é rasoir wa nak uŋa yo mé nukaan yo: gaciik usuhét, bulmiil, sin fukoow, taan nusaan taan umimé nang waal uwuto.